Yaja vaera iru tëta guaju koti yataiko yaeka mbaenunga korepotiko jaereta oiporuva jaema yaipoepitako jokua korepoti ipuere vaera jokoti yaja yae ipuere vaera oipi yandegui reta jaera kua yandepuereta yayapova kua tupapire reta yayapo vaera jokua yajata ketiyae